Ka ekpin ejəre nji wut ebhae ano ka ngun eyere e bha gbəme. Eri aji o kən shishi o jak ogəm o nam eyim jok jok jok bi sue nju kən fanfa egoti nti e ka kpo fam mba. Na ofiraeyo mbi wut e fone ano ogim o yut ka eyim. Akpaka yue a gbok kansi a jak mma a kpi nti o a rue a fona nti kən ofira eyo obhəre ka ngun nyi eye ogim eyim o rue ano o yura o jak o yara o jak ka koko se nyi a bha ano nfa kən chenchen ane asik na a fone aməghe eyim mma a ri ka bichi a ri ago a kara wut ofira eyo ka kpe abho erik a ri a bhak a bha to be mme n nora n kume ka ekume nji mfa n nora n kume ka ekume nji fa. Ebhu n nok kume ka ekume nji mfa n ki yim nji mfa n kare wun. N ki yim nji mfa n kare wun, N ki yim nji mfa n kare wun. Kən abho a nok a fon eyam aji afo nji e kən abho e ji nyere abho abho. Abho mfanfa a kən abho ane a kən abho a ki ane bichi. Kən a kpo bhiri ka eyim mbi abho gbo binyo a to se ei e nok ekumi ka ekume aji afo e ki yim nna se, ogim eyim bi ki re ea aku mma a kagha ka okpi ngunn a ki gbo ogim kən mfanfa eye abho a bha kume ka eyim a obhu kən a bha yim eyim a bhi afo nong abho a toe, abho a chəbhe a bhua amət. Ane mma tat kən na achəbhe a kuna abho ka echi mma tat na a chəbhe a sira abho nji abho a yima. Abho mma a rəbhe nnyo achot se abho a ki yim eyim mbi fa na nong bi ki joe Chang bi kpo joe ano no ofira eyo obhəre ano nne a ro kpo menghe o di eyim ntən esa ka ofu. E chəbhe yungha o yunghe kən nne a di eyim ntəm ebha o dik nji nti chang o dik oji oji nam mmon ejum mfanfa məghe kob eresi a chəbhe nje eni. Erik aji e nama nje yər kən ebhu we or na ane kpe aron ka nju nti mma eye we oki nam kən o kəm kən o jo nti ama chang na ofiraeyo mbi wut e fono ano ka ngun nyi eye obhu tik a yak wut. Ane bichi mma a ri ano ago a menghe se ane abho mma ari nga a ri ka osenghe. Kpe ayip nne a ro kpo menghe o wo o kpo fi nti o chəbhe o bhira nti nchane e yei n ki nam jen na nti mma n ki yim nan o chəbhe ee <hesitation> ekikere e sure ka echi eja. Echi nji tat e chebhe e nyana wa. Eki kere e e sue echi eja. Echi nji tat e chəbhe e nyana wa kak kak ka ekikere nji we o kera o kpek na nji we okiki kən o yim na nti ama afo. Nti nchane n kpo fon mba. Nti nchane kpe o kpo fon nti nsue wa obho nna se o bhira mma nong nti nchane n ka fam mba. Ka nti nchane n ka fam mba ane a kən ogim eyim mganfa kpe baghe nne a gura nong ne bənghe eye a kore ye o ji nfo nyo nfo a gure eye o ji mfo nyo nfo a gure eye mfanfa o gura nong e kore chnag a kpo gure nong a nama eyim ka a ki to se mme n nama ejame nna se. Nyo se mme n name nna fanfa o ro kpo siri o siri se nyo a name nna o ji o nam eja obha ki nong we e kora ka mbənghe eya na nong o chəbhe o gura. So nne a nyəm o kpo to wa se eyei jen kən o guri nna we o gura nong mbənghe eya a toe wa se o gure Ka na ngan nyi mganfa anyi wut e kpina ano ka ngun nyi eyere nyi e bha gbǝme ane nna a sik. Erik nji wut e bha gbǝme ngun. Ngun eyere ari a yebha n gun eyere a ru a yebha. Akpugha mma nfa afone ejik ka mmbi kǝ nfa nfa akpugha <noise> kpe o fone <noise> nji e sue <noise> akpugha nchane ejik na kpo changhe <noise> A nne echi mma wut e sanghe ano e ki a ka bhik mma kǝn a jok afo. Obhu kǝn oso wo tik a yuk agore amǝre mma wut e gore ano fep fep e e. A to se nne a menghe obhasi a bha a bha tuni ane ame o ki yen oyebha mbǝŋghe o chəbhe ka mbənghe ee kən ebi nnne a nak a bha kumi ka ekume anyi afo a bhak ano a bha kagha ofinaeyo ka mbənghe ofireyo ka ofu oki che nji we o dik na abhon chang. Egu e ki nju we o dik na abhon chang ofira eyo o ku chəbha e yia a yim a yighi nne nyo a bitu o o chəbhe otuk ye. Njom nyi bhi e chəbhe e sura e kara abho. Eyim anbi afo na bi chəbhe ofiraeyo obhəre ka mbənghe obhasi ebhu tik a yuk agore aməre nong e sura ano mma chenchen ofu wut se obhasi kpe baghe nne nyo a bhak a bha kpo kpe wut ofira eyo ka mbənghe obhasi we yighi ye obhase we yue ye. Na nong etu ane a chəbhe a sura njom se a yue ye ebhat a ri yighi ye an obhasi a ki yuk agore ofu bət se ane Instead a bha kare wut oyebha mbǝnghe ka ekpin ejǝre a kara wut ofirayo obhasi a ki yighi abho. Ebhu a ka yue abho o yue a ki yighi abho ka ekume ama afo. A kǝn ane ma tat ma a fone mbǝnghe obase, mme a fone mbǝnghe nson a kak ka ekume aji afo sisi <hesitation> a nok a kǝn abho a kak ka ekume ama afo ekpin ejǝre e ki yonghe oyebha mbǝnghe o ki sue ka mbǝnghe eyere o chǝbhe o nama ejum nji mbǝnghe eya a toe se o nam na nti ama chang se oki fon nti n cha afo ka abho nji o nama na na nti chang mfa mfa kpe o kpo toson erong ane a bhingha se tosǝn eron. A ka kpo fam mba o kǝna nyi o jak ogǝm mfa nji tat o nam eyim bibhae nti ama m mana ka abho o chǝbhe o kera se n tana kǝn o bha kume se oo <hesitation> o bhiri eyim ambi nong we o name nti ama nji tat n chinghi ano o chǝbhe se e nti mma mme n di n tok se nti ntan nti n ka tan o yen eyim mbi me name bi fam. Nti ama tat m kpe ka oso. So nti mfa nfa n ka kpo fam mba n ka kpo fon value so a yen ofiraeyo obhǝre ambi afo. Atuni wut, a kare wut nnyen i nne nyo a kǝbha a bha nyaghe wut. kǝbha a bha tuni wut. A kǝbha a bha yongha ekpin ejǝre